تعدد اللغات كلش مهم انته تكون مثقف وين ما تغوح وين ما تجي احنا عشناها بحاله هجره وبحاله كذا يعني كلش تحتاج انته هالشغلات تحتاج اللغات تحتاج اللهجات تحتاج أن تتعايش مع الكل يعني احنا بطابع الحال عدنا اكثغ من لغه ومن لهجه وكل لغة لها تفاصيله ولها تاثيراته